chewa' li kirya' richoq'ab' re li b'aq'awach <noise> chech chetaq otz katijan e li chitaq che otz katijan che kirya' richoq'ab' re b'aq'awach ab'awa' rib'antajiik li q'anwach, chewa' li q'anwach, li q'anwach un jun tutz'tek k'o taq rixaq taq ch'ite'n ela' kitikek ripetiik chixe' li uleew ela' li q'an wach qas kigan kiktiij li imol qas kik'uk'utek <noise> che ritijiik ela' kiway kikil li imol kitz'iltz'it kiwach chaq'ab' cheren kitz'iltz'it b'aq' kiwach rimal ela' kipe wii' kichoq'ab' xaqara' li imol naj keka'y wii' poon aqache' li xiik ela' rib'antajiik chewa' kiktij k'an li imol el q'anwach ela' rajawxiik qatijan ra'aj aj wunaq reech re kirya' qachoq'a'b xaqara' <noise> rajawxiik qaqya' che qami'aal qalk'aal xa' kela' otz kirb'an chaqan pil qak'aslemaalwa qaqb'an taj chik'eren xaq kajq'axwek, chek'eren kichup li b'aq'wach mal ewa' aj rii' che qatij taj xaqara' otz katzakan b'aq'wach re chikap, otz katzakan pi raxilaal <hesitation> pina' xa' laj kak'awuul chu' li maq'anya' reech katzakan otz xaqara' che raxiil xaqara' tzakmaj li b'aq'wach re chikap ela' li otz kirya' chawan rel b'aq'awach re kirya' chawan achoq'ab' re katka'yek paqo'm paq'ab' k'ot qas reech ewa' nik'yaj chetaq rii' otz katijan.